Hee, fnse fi, a bboorin aluus, wi maa wi biñaŋ ma bindúba tu, ngi sag mo Haala, <noise> sam Haala nga aluusi tída. Bari aluusa asúm, wii súm fana madale, bigi ma bareni binan luus, biwodi, biwoda, ndi Haala ma yaana halaa lluuse, so uriŋ wi ñaali ma. Húri yaa he mee megesnate, aluusaa ttalanŧ, yaa mboli mo, aluus wembe, he mboli mo, ugí mo a bboorna binín bigiindi ma. A bboorin ŧooli biindi ma, ge gdaatu, ujanga luusi wentelem bàa ma a mñuugim bàa ma. Nga a bboorin gintimbi nga a bboorin binŧidi mmeese, aga a bboorin wil, wi ma húrin yaa, mboli wii, he <noise> ggaabilo ndiin ma, ngi bigi ma udéelini, mboli njan gsuuba, jan gŧaambe, njan gwili golo. Aluusin gee ma, han bigolla gaaj, gii talanŧ nga a bboorin naafúl, wi ma húrin yaa we baŧoogu. Aluusi wi ma wii talanŧ ma ga, gyíŧi bisoonj bóg ga ghara ga, gsaaji, wima húrin yaa wili ma baŧoogni, ha aluusi bigolla gaaj ma aluusi wi ma wii ttalanŧ. Wee tínga aluus we, hinooni doroŋ so usag Haala, Haala nan yaa aluus bari wii ttalanŧ.